أحب اني أحتفظ باسمي فرح وعلشان اسمي ملم بكل ذكرياتي وملم بكل حاجة تخص حياتي ف أنا مقدرش أغيره و كمان علشان أهلي هما اللي اختاروه فأكيد ده شئ بصمة ف حياتي لو غيرته يبقى كإني غيرتني كاملة